Mi yelan mi latta mardo andaal jamanu ngam mi valla ummatooore duniyaaru be andal am. Be andal am mi wadan kujeji duddum, mi janginan himbe, mi vindan defte je himbe jangata nafa hore mabbe be ummatoore am pat.